Cara tao nana'ak safe bafak a sehat, tao nan rasan ladan a tetap malada, harus pake bahan alami, ta pake tua, harus hele lemak sehat, tao tamba serat no pake nana'ak malole.